في عالم خالي من الفقر ، لأن ده أساس ال ولو مفيش فقر غالباً بيبقى مفيش فيه تلوث الناس لما بيبقى فيه فقر، الموضوع بيبقى صعب إن هم يهتموا.